Si le galin-e a san dimustré afet ënt i padrun përché a lu a lu ricunosu e tante volte i padrun i ciamu adiritüra për nom e lur arivu e ad ezempi 'na galin-a dë mia nona për dimustreie afet a i sauta acol e põi dopu a i frega ël fasulet da la sacocia